Kən nəngaimən gʊlər, gʊlər dən nəngai mənən mo wʊlai ji ni dəji jəgari ka nənga natii, ni dəji karə jəni mwam jəgari nyənkə ni dəji məsubəmən gəra a nyabi a nənʊwʊng, kʊ nyənke bwechʊwi tən bweli, bweli gəba chʊ bwechʊwi kəka kʊb, a kʊb bwechʊwiki me ba yəga keita ni hiyʊ a sʊwe go be mən fənfan um um nyabi a nənu a dəjimi a sʊso, ba yəgi ba nənga gʊlər a gani kəngorii a nəbʊ ka bənga tən bwechʊwi yʊ, ba sʊwego chʊwe yʊji a gwe be mən nənya mən gʊlər mo nyənnə mən faʊ mo mən faʊna kaiti ka nyəne, nəba a kəngka kaihim, nəb ba bəmtəna bwechʊwi hiying ji ba jəggatən na bweli go bwechʊwi iwə ka nyagʊ dəgi nan nənga sʊrang dəgi gən wai bwechʊwiwə ki ka nyagʊ, bwechʊwi merə yʊbi nyaki bən sotənna bwela bei mu bwechʊwi we merə yʊbi nya kə ka dʊwe ji mən sʊbəməni agwi kʊ tənka kəya, təm ka kəya kənən jamə nyabi, təm ka kəya kənən jamə nyabi a dəjimi nən taʊ nyabi a gʊsʊti nən taʊ nyubi wə me ba tʊgabəni mən faʊ mən sʊbəmən mo kə kəmən faʊ mo faʊ nyi nan naki ko nyuwʊ nyi mo nan na ki, fʊng jʊte nyənkə nəbba nənəm nənga rəyəng chəreng, ku nyənke tə chʊ fʊngbə jʊtəki natiibə kəyakəya nutii me bə chire, natii me ba chi nyənkənfarə gərəng bəri rə wʊlai bərkəng fʊngbə jʊte bən kəng nənya bə gʊlər ku nyənkə bən chʊ bwechʊwi yʊra jʊwiki kə kən chər ajʊwi mo kən nya bwechʊwi. Chərə nəbə gəram ni, nəbbə barəm bə yəga kaita bwejʊwiyʊ ka yəya nəng sʊrun nomatəne hi a no babə bə chii tən bechʊwi a sʊya yəm badi məni kʊ kənəng dəgi a bagi dambo bə merə finiyəm bwechʊwi ba chəga tən bweli a tari kən wʊlga bəməne yagi jəni go sʊgayəm a səmba, nsʊyagəm a səmba ki me bən nya nəb a sii a nənya yʊlər asii a nənga kəmarang asii a kə yʊbita bwechʊwiyʊ, bwe chʊwi me ba sii a ke yʊbi ta bweliyʊ bərki, kən, mu natə gʊn natihi ki natə me bə chəre mən faʊ mən sʊbə mən mo yəno nən bənə chi nəbba dəjimən nən bə nə chi nən nən nyabia dəji mi bənən faʊ natə ki nən kabi a dambə chərem, bənən faʊ natə ki nən jamən yəmbə nən chigurə rə bwechʊwi nyui a jʊwiyəm, nən jəmən yəm bən chʊ bwechʊwi kəlbarə iɨi mən kəmarə mo kən nya bwechʊwiyəng bənyə natə hi a gʊnki me bə chire, təchʊ ji nənga bwi rə natə kuwi, natə kʊwi me bə chire natə kʊwi bən nənga natə swang kin swagər tʊsʊ ki bən chʊ bwechʊwi ka kabə kaitang jiyʊ bəri rə wʊlai fʊngbə yʊbi a nəbbə chəremi bəri rə wʊlai kebə yʊbi a bwechʊwi we, bəri rə wʊlan fʊng bə dam ba nənəm bə chərem fʊng damba nəbba nənəm bə chərem ki bən faʊ bwechuʊwi wa daʊtəni bən nya bwechʊwi wə bətə chi chimmi, bən ke yʊbi a bechʊwi nyəmmo yʊbiwə ka nyagʊ, mən chəla bən bweləm tən nəbə rarəm, bweləm tən bwi be kam kam mən chəla bən mʊ yəno bətə faʊ bʊtanchʊmki, bətə faʊ bwibəki tə ke yʊbita bʊtən chʊm həmi. bʊtən chʊm tə kə yʊbita bwelən ba jənəmi kə mən chəla gəne natə kabi təditə nənya yʊlər a mʊri a bwechʊwi a jəre wi yʊba bechʊi hi ka nyənə yobə nəbba bwechʊwi həm ka nyəne yoba kai tang jiyu ka nyəne bənkə kʊ yani dəndang dəndang nebə tən tebə ma ji wʊlga nate bənkə banənjəm rə bʊtə ji, nyəmbə yʊba jiyʊ, kəbə yoba jiyʊ, nyəmbə nyənkə ka yərəng kə kən gwitənwe ba yəgtəne ki natə ka kəya, mən sʊbə mən mo yəno rə gənda jərən a wai kowe mo ni farə go gə nənga natii a nga a ke yʊba bechʊwiyʊ sʊwa gʊ a nga a fʊng fʊngʊrda jajiyʊng bwantətə injiyu a sʊbə məni, bwanbi a gʊ a nya "a" n nənga gʊlər nyagʊ ri yʊba bechʊwitʊyʊ bənkən nənga bə gʊlʊr nyngʊ ke bechʊwi nyəm nyənkə ka gərəng ki natə hi mə ba chii bətə chitənna kʊnang kuma sʊbəmən mo nənga natə ki kən nənga natə kajii bwiya te gəba wʊlyagən məni na kə bə yʊbi a bechʊwi ban yəmbə nyənkə bechʊwi ka gərəng nyənbə nakə gərəng bən nənya mo nyəne, bən dʊwale bən nənga mo nyəne bən jər mo nyəne me mənə jʊta jərtangyi kən riga dəgi kən dəgitən a kʊnang kən dəgitən a "a" ji kəmabi bəngə mən sʊgʊmən a wai kowe, ko kʊwi mən sʊgʊmən mo nən nənga kəmarang kə nyang, kəma mo nənga natə ki chichi fʊ kausu na kaʊtənsʊ a bwantəla nəm ba mʊm ba sʊnənni. Nan kaʊtən sʊ a ji ba a "a" juyəm ba sʊnənni, nan kaʊtən sʊ ayʊbi sʊ bechʊwi ke nyagʊ bətə nga rə wai yʊbi wʊki bətə nya nən fʊng wai jʊwi ki natə ba nənga bwi nyagʊ natə meba kəya natə me ba yulo ji na nʊti nyənkə ka natə nəngu natə ki mo mən nənga bwiləmri ki me bwiləmriwe bəri rə wulai jiya nənga ki me bwiləmriwe nata nənu kʊ nyənke me mən fʊng yʊbi nata nənu kʊ me mən fʊng jʊte nata nənu kʊ kənən jamən dam ba nəbə chərəm nata nənu ku kə nə jamən ji daʊtəwi nata nənu ru jamən ji nya.